Há ha nridá kiti xandangua kayixhi yo'o iin iin sonido ko yo'ó iin- iin xa'á kadaxhi yuxi, inka tiguixi inka kayuxi koo nayo'o, ña yoka xa iin- iin ká forma xa nayo kexiko nrida kiti xandangua yo'o tingui, xatinguixi xayuxi xa'a tiomngui kanó xa kayu kano ho yo'ó iin iin ex iin kiti luxhi xanrangua xa nani xexontle tinguixi ta uu, uni forma xatinguixá tanguixá, nguixhi nguixhi adii nguixhi va'á nrida na yingui nainixan na nakakui xenxontle.